E ben, ghe dieiva <hesitation> magara de çercâse di gruppi de conversaçion. Perché tante vòtte inte çittæ s'organizza di gruppi de conversaçion pe-e gente che veuan imprende de lengue foreste. Ò sedonca de registrâse inte unn'applicaçion e trovâse de gente da poeila parlâ, sta lengua.